E karazan'e raha magnitry zao tiako hampesaina avy avy ame zavamaniry, avy ame raha mitsiry moa zany, da ohatra hoe <hesitation> lavanily, jorofo, da akoatrin'e jorofo koa moa zany da kanely, ireo zao karazan'e zavamagnitry avy ame zavamaniry magnitry tiako hampesay.